Le bestie al an d'emusiun, ma magari nui suma pa ën grado dë capì cule ch'a sun le emusiun però si guarduma ad ezempi ën ciat o ün can chë l'uma ën la ca, lu capuma benissim da cum a guarda, da cum ch'a s'bugia, da cum a baula, da cum a miaula